Tailandia pegua retako kuaretako jaema jae jaereko oporomboete jaeretako budismo jaereta ma guɨrovia jokuare jare jaereta jare jukurai jare oimevi idanza reta jaereta oime iarete retano jae kua jaereta jeko jaema guɨroviava jare jukurai iyarete reta